ɔti búá ká na nù émíɖì ani ówò mòonì. káèè búnì bù tò klu ani ígbɔ ówò mòonì bo klúù. ani ɔti káɖi è nyeguàà, ù nà toto, ú nàtotozèe awu ɖɛ̀ɛ̀ kaɖi éné yì ɖaɖa únàá wulì ɔti ɖèé ani ígbɔké úni nyì kása ɔwɔ gbìà. kàɖi ò po níìtúù, ù nàá zi nyè itú lɔ ɖe ani màáŋgɔ̀ti màa ɖí ùwà blɛ̀ɛ ɔkpɛ, u ne ényèdre màaɖu ele ɛɖí úna mù ùfù. kele kása kɔ̀ ba mù ni ù ɖàá mu ùfùù, nyo ɔku ma ɔwɔ se kɔà, ú nà fú àŋùɛ̀ àŋùɛ̀ màawu ɛɖí ígbɔ bɔ̀sì le yìi bàáa nì si si ìmo lɔ kɔàà. ú náa za bàni ɖɛ́ɛ́ tè ú nàá zi nyè itú baba dre elílɔké kayi è nyegù náàwaa, ú nà toto go ɔku baba màa ɔwɔ nyegù màawu, ú nà ɖìɖi áwa kele ú nà kú ú nàá ɖo pòo ányi ú nàáwulí inyé káèè káyí níìlɔ ɖí ni ùtàa. ɔku maké émíɖi lɔ nyo kɔà blù ɖi kaɖi è seseà dinì úni ɔwɔ to ùwànyoà úni ú nà nyó ɖɛ̀ɛ̀, ú nà ɖiɖiáwa. ígbɔ úni ɖiɖi áwa únà áŋka ɖiɖi áwa sò ɔ̀lɛ, ɔlɛ, ɔ̀lɛ ɖɛ́ɛ, tè à nàáa mù ni ɔti lɔ náka, ù wulu úni kele búáà ù nàáa wulu ɖɛ́ɛ to ányi ú nà fó toto, néèɖì nà tò oto nìlɔ ɖini ùwà lɔ zèe kè íkeanì fò dò néè ɖìì. néè ɖì nà toto ké nì iku màa ɔwɔ bàni, ùú míɖiéyi káèè éyi ká ná kɛ̀ɛ̀. elí èle ɔmi mù ni émíɖí nyòo ɔti kà kàɖi ù nì ówò nyòo ìmoà áɖì.